كون جيت راح نختارعشا نختار أكيد مع الرسول صلى الله عليه و سلم نتعلم منو نحبلو قدميه نحبلو رجليه أسيدي نن نتونس بيه و ندعي و نقولو دعيلي إنشاء الله نتلاقو في الجنه إنشاء الله يا ربي و <hesitation> و نحبو و ن-نتقرب ليه أكثر نشوفو بعينيا شات نشوفو و هذي هي.